A ôhatra edy ai hanigny hohanigny manta ohatra, ôhatra ronono zay zainy tegna volanin-jare zany tegna kôa tsy nandraha hoe a izy manta sotroinao giàhanà, tegna tsara tegna hampy jiaby le élément agnatiny aka na otrikaigny agnatiny aka fao nandraha ndraiky mahazatra za malôha tegna izy handrahoagny satria nisy fotoagna za tegna narary bokon-drano nohanigny s- nigiàhagny manta i, avy ake za tsy nigiàka manta eky fa tegna andrahoiky e, ataoko magnandevy zay vao sotroiky.